Dinosaur ke anek prakaar hain jinhen unake shaareerik sambandh aane kee aadaten aur any vishishtataon ke aadhaar par vargeekrt kie gae yahaan kuchh pramukh prakaar ke daayanaasor ke naam deye. Bakiyosoras, diplotocas, tiseratops, stegosoras, mnsahari dinousour, karotoras, sfignosoras, olosoras, ghiganosoras. Halaki yeh dinosaur nhi thei. Par inke bare mai braham hoto hay. Patilodictoras, yeh bhi dinosaur nhi maane jaat hay. Lekin inhe pargatik itihas ka hisso smjho jaat hay.